Ng'ombe nitifurie mno na mburi kana mondo. Haniki, tighire kwanza tichiphuníka kijoo tichiphunika mariva, tichiphunika mbolea. Ng'ombe kuraaghire mndu aghire ng'ombe kwake haghireo- haghireo njaa. Kole ni mndu achiishumia ng'ombe yakwe kindokicha yairima ng'ombe indemi- imbeni inemifee ka- kamwi mndu arima inywa mariva hata mwaka mthima. Ng'ombe iyo hari yakwe ichighenja mighunda yeru. Mburi thariyakweche hegenja migomba mighunda yeru. Mburi mariva ghakwe ghachifughenja ikwe, mamondoo ghachikugenja na huachi eghenja vandu kwa kijoo fa mbogha. Ta ng'ombe nayo ni mbogha fuchitumia tha kamitiriri irira ndima fukamitilesha. Khangi ng'ombe ichifuta shai na irema. Ng'ombe ukaicheja kindokicha irima ighenda <hesitation> itika mremi ikutashe irema kaghi ishamba igwe. Mburi ni mbogha, mburi ichiitasha vandu hena ichifunya wandu wenavukiva. Yairima ikugenja kola kulairighire ata ada etika mwana shule, ure rumbure ruafo kwairima rufunya utike ufuma ukumbe uvone ata ada itike amwana shule na mondo ni mkwio kwio na ng'ombe ni mkwio kwio